الى جزر المالديف اين الراحة و تنسى كل شيء تعوم و ترتاح مثما حتى شيء باش يشغلك غير انك تريح في بالك و تريح اعصابك و انتي في بلاصة ياسر محلاها ياسر ناتورة ياسر كالما دونك من احسن الوجهات لي نتصور تنجم تستمتع بيها